Bueno pues, piüt a ñibi toan an sordo guier, ajier ien akier ñaninguy akier ninguien, ps püt ajlock listo kuej kuej almapej jan a ñipelan mapej mañëjc kuej ñiw kuej andiem, kuej ñiw lamangoch, pues guey ñi listo toan, atoan ñikuchij chuuj pues, aran mbiem majliej waj chieck, param mbiem doj pajier aom poj ejkiam mi kual, doj ajmam allam pues ti peat pajmuch mi kual müt, doj at mod jan, piets kej aran nadam umbien maliej waschieck, aliej cuanto escuej naran umbiem najal nadam, meawan guey aran, uj kej y pues uj kej ajtaj, kallej apiej ngalley tuan ajtaj kallej ataj entender uj entre mas uj, como lliwew mismo clas mismo ajkuj ñiwew, pues ajtajkuw, entender ñi mod, ajtaj callej apien ngalluj meawan gue ajlock, ajmod este balom ambaj muelt kej, este am mayam koj müet, nguis nguish ajmiet tiet mayam kuej müet kuej, umeajts iet kuej iet payam paj müet ngumi pajta preocupar, kuej ñi muet payam paj miet nguej atam ajaw kuej ajlock pardom ma tuj tush tush kuej muet machuj pich, umeajt doj laam pajluelt at. Palom tuan at leam shak ajleel esta a veces sajmieck team sac añej tiel nok nalie kit majuey matsam saber nguiej ñimikiej meawan guey aj clas de uj ajleck y kit pues ñi listo oan aliluw y pues ajmod este, de- de unguiets kej pues meawan guey arangu, ñiwew buen para majawuw meawan, kuej ñi kej ajgue arangu meawan, meawan uj kej aranguj.